Like for me if I feeling cold and my skin hot I go to hospital when ley give me medicine when I come home with ley medicine and ley time ley tell me to take my medicine if la three time or by day I take my medicine la three time by day I make sure I take my medicine la three time by day and I believe if I take la medicine la time I will get well